Antis yo era más de duci, tamién pola costumbri, peru en verdá es qu’ara m'assienta mejol l’almozal de salau. Ave, enque ara que lo piensu tamién pendi'l día. Ain días qu'el cuerpu pahi que te píi duci i quiciás que sea que no ás dormíu bastanti porque assina pensandu, si duermu bien me pii el cuerpu más comía salá en condicionis. Qué ralu i qué curiosu, no es? Ave amañana de qué tengu ganas!